יא, כ'האב ליב צו גיין צו טייערע רעסטוראנטען, און כ'האלט אויך כ'האלט אויך אז מ'גיבט אויס אסאך געלט. כ'וואלט עס נישט געטון אויף א שטייגערליכע פארנעם, איין צוויי דריי מאל א יאר מעג מען מעג מען עס טוהן. אבער נישט צופיל ווייל דעמאלץ גייט עס שוין ארויס פון קאנטראל.